Na̱ karatu, to nak gwisi wo domin ada̱m ɗe tun aba ma̱ ɓotl so baba ga̱na̱n, wul gaɓa nit ɗa gwe lokaciwo, ama̱ yi mil mbala̱n agalu mago redio niɗa̱ so, seko <hesitation> asa̱ mbe ɗe a̱m gidan redio ga̱ kaduna, to lokaciwo ama̱ yimil mbala̱n, ama̱ saurare, to yek laki kumne a kum gaɓa ga̱ mbala̱n ka̱ redio a wule amo ba pa̱l lishti go amago da̱m ɗe ma̱n yeke, adam ɗe ma̱n ga̱ɓa ka̱ redio to yek ilgwisi yek to ka̱ mbaldle gini, kangwe te ka̱ mbadl gi go awule to ka gaɓa ka̱ wul gaɓa ama̱lgon kumki, ka̱ atl gon dabam so, seka̱ pa̱l lishti to na̱ tunani gwisi na̱ yisti ga̱ na̱kgwisi yek laki